Fibre mawnde fu nde duniya habdata hannde kam sai to ɗun raari. Piɓe ɗen kam ɗe ɗuɗɗe. Mawɗe majje kanje ngoni bana haala welo e talakaaku, nden haala reenande.